अखुनताके समय आधुनिक युगके समय चल रहल बाउहेसे आदमी सब बहुत प्रकार के इलेक्ट्रोनिक ग्याजेट सब प्रयोग करेला जौन आदमी सबके काम करेके लागि सब किसियो मे सजिलो बनबेजाला जैसे कि आजकल सव से ज्यादा अफिस सबने, स्कूल सबने प्रयोग कम्प्युटर, कम्प्यूटर एक ऐसन चिज वा सब काम बहुत स्मुथली सजिलो तरीकासे कैयजाला । यि बहुत रेकड्र सब राखेला प्रयोग होवेला । <hesitation> मोबाइल सब होगेला, यि ने वासिङ्ग मेसिन सव होगेल, ल्याटप सब होगेल यी सब मेसिनरी आइटम ने परेला । चि सब के कारण से दैनिक जिबने आदमी सब के सजिलो होगेल वा कामधाम करेके खातिर जैसेकि मोबाइल वरी सहिलोसे एक एक लङ्ग से दोसरा लङ्गमे फोन करेके खातिर प्रयोग होवेला । कौनो मेसेज देवेके उपयोगमे घेवेला यी कारणसेसबसे अखुनता समय ईलेक्ट्रोनिक ग्याजेटके समय मे सब बहुत उपयोगी तरीका से प्रयोग कैयल जाला । यि हे तरीका बा बहुत बहुत इलेक्ट्रोनिक सब वां लेकिन उहोमे सबसे ज्यादा प्रयोग होएबाला वा यि हे कम्प्यूटर, ल्याटप, मोबाइल, वासिङ्ग मेसिन सब ओभन सब यि सब ज्यादा से ज्यादा घरेसे ले के अफिस तक प्रयोग होवेला ।